<hesitation> Izy koa hiomagna hagnano mpisaoma eseky malaza zany, voalohany, tsy maintsy isan'andro isan'andro miaigny eseka misaoma eseky isan'andro isan'andro, <hesitation> micontre amin'olo, amin'olo amin'olo jiaby tokony hisomoagna zany hoe mifaninana amin'ologno, mizaha documentaire mikasiky eseky aveo mila tià eseky.